<hesitation> Dʒerman hau ve, thungi tʃuhai dʒerman ra lien tpokan tʃenga, india kovil pongdewdho ka hitlera punga yakan an larpa ta. An maani hi, an kaltsar hi, efficiency le, punctuality le, tʃongkam mui le, ngi <hesitation> precise hien aingat ta, ngi philosophy le, science hati hien an saanpa. E miwa he miwa, tsumipela mahi classical musica hien an saan ta, Beethoven de, dʒerman anita, tʃon science hati pon he, Einstein vangthien, an larpa de, bokin kaxia hagi tʃon, ngi engineering vela de, craftsmanshipa hien an saange meam, an technology development hi, arawpui e meam boka he, tsumipela ba, beer hien meina, octoberfest de anita, tʃon christmas <hesitation> market anga de, an larlu tukta ni tʃon, <hesitation> an eitur he, an cuisine a tʃon, bratwurst de, pretzel de, a dʒerman tradition a tʃon he, stronghold an heita, tʃon an cuisine tʃom tʃimi, a hearty e meam a, tʃon an mi singho he, an rumani tʃu e, they are very very hardworking peoples.